هلا يا الغالي، ألف مبروك على الزواج. الله يوفقكم بحياتكم ويجعلها مليانة حب وسعادة، اللهم آمين. ودي أكون معاكم وأشارككم الفرح والتهاني بس منك المال ومنها العيال. تهاني من القلب.